ذات مساء اكتشف رائد الفظاء نجمًا جديدًا يلمع بشكل غريب، كان رائد الفظاء الذي يدعى فارس يقوم بمهمة استكشافية في الفظاء السحيق، أثناء تحليل البيانات من تلسكوبه، لفت إنتباهه ظوء لامع لم يره من قبل، بدافع الفضول قرر فارس أن يتجه له مصدر الظوء، كلما اقترب منه زاد لمعانه وكان النجم يناديه، وعندما وصل إلى موقعه اكتشف أن ليس له نجمًا عاديًا.